Misy zô an, tsaramaso an, dia vhoemba an, gropôa an, a vôhazo an, mora masaka an, vôntsirika an, male an, tsidimy.